Ny fomba fandrahoana ovy. Misy ireo mahandro azy miaraka amin'ny hodiny. De rehefa masaka vao esoriny ny hodiny. De asiany sauce araka izay itiavany azy. Misy kosa ireo mamofy ovy aloa de andraona atao potsik-ovy de misy ihany koa ireo manendy ovy. <laughs>